fjalla um stórskáldið nýtt leikrit eftir Björn Leó Brynjarsson sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu á dögunum í leikstjórn Péturs Ármannssonar hingað er kominn Karl Ágúst Þorbergsson vertu velkominn takk björn Leó var

er staða sem Borgarleikhúsið heldur úti gagngert til að leyfa ungum höfundum að spreyta sig stórskáldið er frumraun Björns

í atvinnuleikhúsi og fjallar um Rakel sem er að gera heimildamynd um föður sinn

og hann lét sig hverfa úr lífi hennar og móður hennar þegar hún var unglingur með Rakel í för er kærastinn hennar Andri sem er tökumaður þau hafa uppi á stórskáldinu í niðurníddu

þar sem hann fæst við að skrifa handrit fyrir sápuóperur og við tekur auðvitað óumflýjanlegt uppgjör eins og titillinn ber með sér

fjallar þetta öðrum þræði um einmitt þetta kemur beint inn á þá hugmynd og það er svo sem ekkert ný hugmynd hún er mætti segja til að geta sinnt sinni list af alúð Laxness er gott dæmi í okkar samhengi Hemingway það mætti reyndar benda á að Jóhann Sigurðsson er einstaklega líkur

síða skeggið þannig að þetta er alls ekki alls ekki nýtt þema og kannski verðugt akkúrat núna á þessum tímum sem við lifum já mjög tengt við feðraveldið karlmennsku og snillingshugmyndina hundrað prósent þetta er beintengt inn í þessa metoo umræðu inn í free the nipple umræðuna alla þessa

umræðu sem hefur verið í gangi undanfarið og þessi saga náttúrulega það er ekki hægt að

þú ert með þessa sterku kvenpersónu Rakel dótturina sem ætlar að afhjúpa föðurinn þetta liggur beint við

þetta líka um átök

uppbrot því þau

ljær öllu frekar kómískan blæ einmitt einmitt það passar þetta fjallar öðrum þræði um minningar upplifun hvað er sannleikur og svo framvegis og í raun mætti segja að þessar senur þar sem uppbrotið kemur fyrir draumurinn sem kemur þarna eftir hlé þarna mætti segja að sýningin komist á eitthvað

almennilegt flug þarna

fáum við áhorfendur frjálsan tauminn til að geta í eyður og þessi kjarni sýningarinnar samband feðginanna er brotið upp og fer í allt aðrar áttir mjög skemmtilegt þarna nýtur leikmyndin sín eftir ilmi Stefánsdóttur hún

drekkhlaðin og það verður svona verður svona martraðarkennt ástand mjög kómískt á sama tíma og leikhópnum til hróss má segja að þau fara mjög átakalaust á milli þessara heima og hins hefðbundna stofudrama sem verkið er líka já mjög átakalaust og

þessi leikstíll sem þau eru að vinna með er svona eilítið yfirborðskenndur þetta er ekki fullkomlega raunsætt mætti leikararnir eru ekki alveg inni í tilfinningalífi persóna sinna þau standa örlítið fyrir utan það og þar af leiðandi geta þau flakkað auðveldlega á milli þessara stíla farið inn í sápuóperuna og gert sér upp tilfinningar og upplifanir og svo framvegis en maður kannski maður kannski saknar fleiri slíkra augnablika vegna þess að áherslan á er kannski helst til mikil já það er kannski helsti galli sýningarinnar að fókusinn fer algjörlega

á þetta samband og dramatíkina sem felst í því uppgjör þeirra og svo framvegis og sú saga er einhvern veginn mjög fáguð og vel

hún lokar verkið svolítið inni allar þessar vísanir sem eru til dæmis í snillingshugmyndina í víðara samhengi samfélagsins þær einhvern veginn lokast inni í sem á sér stað sýningin er ansi löng tveir tímar og fjörutíu mínútur með hléi

stendur hún undir þessu já og nei hún gerir það út af þessum uppbrotum í rauninni ef

þau væru ekki til staðar þá væri þetta tiltölulega einfalt stofudrama sem myndi engan veginn halda í

þennan tíma en út af þessum uppbrotum út af þessum leik með form þá heldur þetta manni

þar er líka rosalega mikill húmor

og það heldur manni við efnið eitt af því sem þau gera í sýningunni er að

sem er síðan varpað á skjá hvernig fannst þér notkunin á því virka hún er ágæt að því leyti að sko í megninu af sýningunni er hún notuð bara sem nærmynd nærmynd af stórkskáldinu en í byrjun

er ýjað svona að sem er svo ekkert komið inn á restina af sýningunni þar hefðu verið mjög miklir möguleikar til að leika sér með breyta framvindu og svo framvegis þannig að það er ýjað að hugmyndum sem hefði mátt vinna vinna betur þarna sjáum við auðvitað nýtt leikskáld sem er að stíga sín fyrstu skref í atvinnuleikhúsi en þetta ber líka kannski handbragði Péturs Ármannssonar sem gerði síðast jú vissulega vissulega sýningarnar sem hann hefur gert eru einmitt mjög mjög vel stílfærðar og þessi sýning er algjörlega í þeim þeim flokki en þrátt fyrir svona góða spretti þá kemst maður samt ekki hjá því að hafa hugsað um að

svona sýning ónýttra tækifæra já að vissu leyti

það er ýjað að heilum helling af hugmyndum þarna mjög skemmtilegum hugmyndum sem geta farið út um allt einhvern hátt virðist þetta

og hálfpartinn loka á þessar hugmyndir þannig að að því leyti kemst sýningin ekki beinlínis á það flug sem hún hefði getað gert gott í kvöld verið þið sæl